Injo korong na pemmaja'a massing-masing re' ngase kagunaanna injo punna koronga biasa rie nu lompo biasa to rie ca'di ukurangna na biasa dipakai punna rea acara-acara nu nanu nu lohe na di pallu punna rie' intu mae acara pajaga'ang, pa'buntingang, punna rie' pangadakkang, pakkalombaang biasa to make korong kah injo koronga, nu lohe biasa na allei punna pallu' tassikali to pallu nai' tassiloeang langsung di pallu injo pammaja'a dipakai biasa sanggara di pakai sanggara juku' na dipakai'i sanggara intu mae apa-apa nakulle to'ji dipakai as' pallu' mingka injo pammaja'a punna biasana, di pakai pallu ang anu dipa dipakai sanggara'. kah injo to' kagunaanna palagi punna rie' acara di kamponga' pasti bojaki pammaja' nu lompo'a na nu dipakai pallu-pallu nai' nah punna injo Punna koronga, biasa dipaka i punna palluki tu kanre punna pallu ta utang yang penting na rie erena karna saba injo koronga appada embere bentuk na kulle nahang ere na kulle na injo pammaja a nu <hesitation> nu bodoji pokona iya minto'ji sanggara yya injo maka digaukang, punna injo pammaja a kah tala pada i koronga pammaja a nu la'ba tala tinggi nai birinna jari gampangi ta tuppa punna dipakai pallu